oyi lo mabɛnɛ jerema be mumu'ɛɲu ni waati mu a benɛ a su'anni matete abe mayɛ nucoza bera ya bɛ boni um a le'aro be ya bɛ ba ya we mini ami di midepe a yɛrɛ mu hini minami be curulu mibin awa nɛ awa hini minan wa wee nucoza tete'a obɛ ma be donc a o le mabɛnɛ a mɛ le mabɛnɛ zerema be mumu'ɛɲu mu su'anni apo an vɛ mawɛ jerema be mumu'ɛɲu